أنا بفضل يكون عندي ضعف مالي، لإن المال يفتح لي أبواب كثيرة ويخليني أعيش حياة مريحة أقدر أسافر واستثمر في مشاريع وأساعد الناس، أما ضعف عمري فهذا يعني أن أعيش فترة أطول، لكن في النهاية الأهم هو كيف أعيش الو- بالوقت العندي <hesitation> المال يحججلي أحلامي وأهدافي، بينما العمر الطويل ما يضمن لي نفس الإشي يعني.